Laba-laba biasanye nemprok di pojokan, tembok. Di rumah tu ada laba-laba. Ini sarangnya tu sabang-sabang banyak banget di rumah. Kadang-kadang kite namanya di rumah ada sabang-sabang kite sapuin. Tapi ntar besok ade lagi, sabangnya ada lagi. Ini harus di fojokan sini. Pindah lagi nanti sebelah sana lagi. Ada lagi sabangnya. Tidak bisa habis tu laba-laba sarangnya. kalo laba-laba memang kite takut banget. Kite dulu masih kecedah. Setelah laba-laba tu nemprok dibadan kite. Kite takut minta ampun. ampe gigit merah banget, hampir dua hari. <hesitation> sakitnya berasa ngebet. Pernah malam-malam tu lagi ini. Laba-laba tu ada di meja. Kite kagetnya tuh. Kite lempar laba-labany kite gesuh begitu.